Ny fitaova elektrika da natao famorana ny asa fanamboara sy ny fikarakara. I io koa da ahita fitaova maro samy hafa, ohatsy fotsiny zao ny droily na ny mitersamsa, da mbô misy fitaova maro samy hafa koa.